في يوم من الأيام لجت صياده عجوز.، زجاجة فيها رسالة، الرسالة كانت تتكلم عن كنز مدفون في جزيرة جريبة، قررت الصيادة أنها تروح الجزيرة وتبحث عن الكنز بعد ما تعبت، وجرت. اتلجت الصندوق وصارت غنية، تتوقعوا، الصندوق بيكمل وتتمتع في كنزها؟ ولا بتحل اللعنة عليها؟